Kandi obwiire bwingi no'sanga sente zittaresere kusemererwa zireiteremu ne'bizibu namuno muno bwo kuba namuno muno o'kusanga omukasi nuuwe, omuka omukasi nuuwe na'nasinga sente kusinga omusaija, omukazi na- namaliira, abakazi obwire bwingi bakira kugonza kwefoora niibo niibo ba'maani omuka, niigwo omutwe gwe'eka, kandi eka emaliira etayiina amaani. Okusangwa nko'omubuhangwa, tukahangiibwa nti, abasaiija nitwe omutwe gweeka baitu bwokusanga omukazi nayenda abe omutwe na'bulikimu na'ba nakikoora, okusanga ngu, okusemererwa kokubaire no'twegomba, tabairemo. Baitu bwokurola harulengo oruraireho, sente zikira munno kuleeta kusemererwa okwa buli kintu kyoona, okusoma nekubaho, emirrimu negenda omumaiso, no sasura na'bakoozi baawe, abaana ne' batunga obuhereza eirwaro, ebyokugwala, ebyokula. Baitu, kurola harulengo oruraihireho, sente nezireeta munno kusemererwa kwiingi kusinga bwe'zibazitaroho.